Nzèy ngaya sata nkw ndo ko ngèmè ngèmè azun skwi ngidè nkyèkya dolè shka man ntè gèdakh ndèv ngai man nhèd nlèng nlènga nkèr dèmmangaya ngèda kyakya mbulam nkèba ntè gadaka. dolè ngèd ngaya èhn manahyèda bi ko kuma ntègèdak kè zan zan dè kwa'skwi ntè kèta ngwotsèa ntè dolè nduvngaya ntsi toh ngèda ntè nga dai ntsiri ènya zhigilè da nvang nshèffè' ana ndè man nga ntsèh ndè man zhigilè man dèta nhèrkada ntènga ba zhigilè ntè nvad sim nzyi man lèng lènga ntè man ntè gita nga ba zhigilè ntè nvang ncigaba skwi man nwoya bi ènga njèkda skwi man zhigilè ngada mvagau skwi ntè nga giya aman nzyi rayuwasata, nga ma rayuwa nga ntè sèi man nga ntsiri zhigilè sata zhigilè nckwa nskwi ndi ah danuwahiga ahndèhi nga nduka nga ndèiya ngasun anzyi man nga nziy ntèp sta nkam ha ntèhwud man stad kam ntèshagèd nskwi ndèh ntèshagèd ndèhi tègada ntènwid nga mpta nga ngw0tsbi zhigilè man nmva ba ngada nkè nslaha man nga ngèda ngè mba nka, nkè nslaha anga ngiy ndva ndo ba aman zhigil ngèdka rabonga nad gèdba azun man ngèngè ba shkèginnè sèi nfuyi ndèva ntè duniya sata man mfyi ndèva bi nziy mziya aman mfiy ndèva za a mèmè azuna minakèda